إيه طبعا يعني كوي تيشيرت سهل <hesitation> أول شي جهز المكواة وظبطها على درجة الحرارة المناسبة، وعجز إن تكون متوسطة يعني درجة الحرارة، نحط الطاولة وأي سطح مستوي ونحط عليها جطعة الجماش أو <hesitation> لوح كوي <hesitation> تأكد إن التيشيرت نظيف ومرتب وإبدأ بكويه <hesitation> بعدين يعني إكوي الكمام الظهر، الوجه، وإذا واجهت تجاعيد إرجع إكويها مرة ثانية.